Ma arva, ma es tahtnugi midägi väega muutaq, selle et egäsugunõ sääne väikene muutus aoh tagasi, või muutudaq väega suurõs muutusõs parhilladsõl aol. Nii et ma arva, ma lihtsält kaenuq.